Aj show sa- sandiem nüt najguow küt primer sa sataj küt doj sajan ombas doj sakiej pich tiel tiel camuy tiel anok ikial sayac yow saluesh tiel küt ajlandon nacolot y sayac tishum sayac kunch, sayac pi, sayac chipiñ, sayac ajo, sayac ceboll, sayac tikuy cants, sayac tikuy este ñusok altiel ñipelan agus mayac tiel tueñ wesh ajleck tueñ tamarin atokey pues hasta wesh nanajaw kej chindoc a juñ ajboca shish kesh sanajñe kuch.